He minra ha xa'a yuu chi he xanti kakanti kakanti pero yikuan chi pero entre mati njakanti kichi manja xanjan este tunde ya'á xhika nrii uti uti njunta njan kiti nano njaku cuervo njakuti este nri nraka kiti kuti este nraka este njakan carpintero, xhioki njakan riki na'a nakitio nriki njanuka kandi español pero njan kakandi njakandi ndi kakanuti njamati pero seguro madioka luti kaxati véeti xati tati, eyokan tikaviti ngaku kaviti xeeti ndeviti nde xe'e ti njataviti he xueti nayivati luti kaxeti lilu duti kuan koti nin kuantixeti kuan koti ndekuanti njandu kuali merceti njuan koti konjinxan maxakan anti entre mati ajan xana neyuu.